กะน่าสิต้องไปกู้ธนาคาร

คิดว่าทั้งสองอย่างสำคัญทั้งคู่ แต่คันสิให้เลือกกะต้องเลือก อ่า วินัยในการเงิน อือ

ตอนนี้บ่มีเลยเพราะว่า ได้มาแล้วกะกะไป ต่อเดือน บ่ได้มีเงินเก็บ

กะคงสิเก็บเงินไว้กะยามจำเป็น แบบว่าอิหยังบ่แบบ บ่พอซื้อกะสิบ่ซื้อ

กะแอบกังวล เพราะว่าเป็นคนมักกะเงิน เป็นคนแบบกะเงินหลาย

เรื่องนี้กะแล้วแต่คน คันคนขี้ถี่แหน่กะสิวางเหตุผลหรือว่ามีแบบในการวางแผนดีน่ะ

เงินนี่ที่สุด เฮ็ดให้คนมีทุกอย่างได้

กะยากส่วนหนึ่ง แต่ถ้าคันเฮ็ดเป็น มันกะสิเป็นผลดีต่อกะ

แน่นอน การฮู้จักฮู้เงินนี้สำคัญกว่าอีหลี เพราะว่ามันเฮ็ดให้ฮู้แบบวางแผนได้ดี มีเงินเก็บ

คันเป็นสมัยก่อนนี้กะสำคัญ แต่ว่าคันสมัยนี้กะสิมีแบบรายรับรายจ่ายในธนาคาร แบบว่าสำเร็จมาให้กะแล้วกะสิง่ายขึ้น

ส่วนโตนี่คิดว่าควรสอนให้เด็กโตเป็น พื้น พื้นฐานปลูกฝัง

ชีวิตกะสิคือสิล้มเหลว เพราะว่าเหลวเป๋วน่ะ บ่เป็น บ่เป็นทิศทางปานใด

สำคัญต้องมีอีหลี เพราะว่าเงินสิเบิดยามใดกะบ่ บ่กะ

กะมีความฝันที่สิกะเงินแบบจำนวนก้อนมหาศาล เพราะว่ากะอยากเฮ็ดฝันให้มันสำเร็จล่ะเนาะ

ก่อนนะ หน้านั้นกะคงสิต้องเก็บเงินไว้เป็นเงินแบบว่าสำรอง เผื่อยามฉุกเฉิน แบบนี้ล่ะ แบบว่ายามบ่ได้เฮ็ดงานกะสิได้เอาเงินกะนั้นมากะน่ะ

สำหรับโตข้อยคิดว่า มี มีผลมาก เพราะว่ามันเข้าถึงง่ายน่ะ

อันนี้กะมีอยู่แล้ว เพราะว่าเศรษฐกิจช่วงนี้กะบ่ค่อยดีปานใดดอก ซุคนกะ ทีนี้กะ เออ รายจ่ายกะหลายบัดนี้

บ่ค่อยได้เก็บ เพราะว่าแต่ขนาดได้มามันกะบ่พอสิกะอยู่แล้วแหม

จำความได้กะตอนน้อยน้อยพู้นล่ะ ประถมต้นน่ะ แบบอยากมีเงินไปซื้อของนำเขานะ

ค่าของกินอันดับแรก รองลงมากะคือค่าของกะ แล้วกะค่าเสื้อผ้า ค่าเสื้อผ้านี่น้อยสุด

หนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาท แล้วกะคิดว่ากะหลายอยู่ แต่กะกะบ่พอกินนะ คันว่ากินประมาณเนี้ย ถ้า ถ้าเกิดกินสามมื้ออิหยังแบบนี้

คันให้ตอบ ณ ตอนนี้ที่เรียนแบบว่ามหาลัยอยู่ กะต้องบอกว่ามาจากพ่อกับแม่ ขึ้น คันสิว่าจัดการได้ดีกะสิพอกะ แต่ว่าคันกินหลายกะบ่ค่อยพอปานใด กะต้องได้ขอใหม่อยู่นะ

อยาก กะอยากมีชีวิตแบบว่า คือแบบ มีเงินพอกะในแต่ละเดือนน่ะ แต่ว่าถามว่าตอนนี้วางแผนจั่งใด กะคือบ่ทันได้วางแผน เพราะว่ายังบ่ได้เฮ็ดงานเนาะ

กะเป็นวิธีที่คลาสสิกดี

คือคันเฮ็ดได้นี่กะสิส่งผลดี แต่คันจัดการเวลาบ่ได้กะแย่นะ

ตอนนี้หาเงินบ่ทันได้ได้เด้อ เพราะว่าบ่ทันได้เฮ็ดอิหยังเป็น แต่คันเฮ็ดเป็นนี่กะสิมีความสุข

คิดว่าอยากซื้อบ้าน แต่ถ้าว่าคอนโดกะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์กะตอนนี้ เพราะว่า อยากมี อยากได้ไว้เป็นหลักเป็นแหล่งอยู่ แบบบ่ได้อยากไปเช่าเขาอยู่น่ะ

เงินซื้อได้แน่นอน เพราะว่าเฮา อยากได้หยังเฮากะได้ เฮาอยากต้องการความต้องการเฮานี่ มันเฮาแบบว่าต้องมาแลกความสุขเนาะ เออ

มีพื้นฐานนี่กะถือว่าโอเคแล้ว เพราะว่า กะต้องคันแต่บ่ บ่กะเลยนี่กะสิ มันบ่กะเรื่องนำเขาละมันกะสิเฮ็ดบ่เป็นเนาะ

อันนี้กะอยู่ที่รายรับรายจ่ายต่อปีหรือเปล่า เอ่อ คะ ใครแบบว่า ไผมีรายจ่ายหลายกะต้องแบบ อือ กะจ่ายหลายตามสเต็ปล่ะเนาะ

กะเป็นหน้าที่ของประ ประชาชนในประเทศ อือ กะเป็นการหมุนเวียนเงิน แล้วกะประเทศกะสิเอาไปสร้างสวัสดิการมา

ผู้บริหารกะสิ อาจจิทำงานหนักหน่อยเพราะว่า กะต้องเอาเงินมาจาก เขาเรียกว่าอิหยัง ส่วนกลางที่ไม่ใช่ว่าแบบ ที่บ่แม่นว่า อั่น จาก ปะ ประชาชนที่เสียภาษี เงินกะอาจสิน้อยของประเทศ

คิดว่าสนใจเคิ่งต่อเคิ่ง เพราะว่าคนอีสานส่วนมากเคิ่งบ่ได้ประกอบอาชีพที่แบบรายจ่ายหลายต่อเดือน บ่ขนาดนั้น เคิ่งอาจสิบ่ค่อยได้จ่ายภาษี

กะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องเฮ็ด คันแต่ว่าหนีภาษีหนิ กะสิกะอิหยังต่อไปในอนาคตกะกะ

อันนี้บ่รู้ เพราะว่าบ่เคยได้จ่ายภาษี แต่คันจ่ายกะสิกลับมาตอบ

สะดวกมากสำหรับยุคนี้ เพราะว่าคนส่วนมากกะบ่ค่อยมีเวลาออกไปเนาะ

กะเป็นการหมุนเวียนอยู่ในประเทศนี่ล่ะ เฮ็ดให้ประเทศพัฒนา

ฮู้สึกว่าลางเที่ยเขาฮู้เหมือนแบบว่าฮู้เอาเปรียบจักหน่อย อือ

กะมีความสำคัญ เป็นพื้นฐานให้เขากะ สิบ่ได้กะเขาหลอกเนาะ

กะมัธยมปลาย กะโอเคเลยอะ เพราะว่ากะสิได้ใหญ่ขึ้นแบบว่าเติบโตไป เขาเรียกว่า อ่า บุก บุก บุคลากรของประเทศเนาะ

กะไปปรึกษาพวกธนาคารกะได้ คันกะบ่กล้าเข้าไป เอ่อ หม้องที่จ่ายภาษีโดยตรง จริงจริงเข้าไปตรงที่จ่ายภาษีโดยตรงนี่กะน่าสิโอเค เพราะเขาให้คำตอบได้ชัดเจน

ศึกษาจากอินเทอร์เน็ตทั่วไปนี่ล่ะ เพราะว่าเข้าถึงง่ายที่สุดแล้ว

กะกะให้คนจ่ายภาษีได้ง่ายหรือว่าเป็นการเรียนรู้การจ่ายภาษีโดยตรงง่ายง่ายจั่งซี้

กะมีอยู่แล้วล่ะ เพราะภาษีมันกะต้อง จ่ายตาม จำนวนเงินที่ได้รับต่อเดือนเนาะ แบบว่าเอามาคำนวณเป็นปี สิได้จ่ายเท่าใดจั่งซี้

กะเป็นไปตามหลักพื้นฐานนะ เพราะว่าภาษีกะขึ้นตามจำนวนเงินต่อปีที่ได้รับ

กะเป็นพวกประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกาหรือประเทศญี่ปุ่น อิหยังประมาณเนี้ย

กะกลับมาเบิ่งเงินคำนวณเงินแล้วกะจัดแจงให้เป็นระบบ สิบ่ได้กะเงินฟุ่มเฟือย

ตอนนี้บ่ทันเห็นรู้สึกว่าประเทศไทยบ่ได้ บ่ บ่ได้มีการพัฒนาด้านภาษีหลายปานนั้น

คันบ่ได้มีรายรับแบบว่าเป็นหลักฐานชัดเจนขนาดนั้น แบบต่อเดือนแล้วเอามาคำนวณเป็นต่อปีอะ กะบ่ต้องจ่ายกะได้ รู้สึกว่าเขากะบ่ได้มีรายรับต่อเดือนที่มันประจำอยู่แล้ว

อันนี้บ่ฮู้ แต่คันเป็นภาษีและเอาแบบว่าประเทศอะ ต้องเอามาเฮ็ดให้ประชาชนน่ะ รู้สึกว่าด้านสวัสดิการจะสำคัญที่สุด เพราะว่ามันเป็นการใช้ชีวิต

กะดีขึ้นแน่นอนเพราะว่า สังคมมันกะสิได้น่าอยู่ มี มีแต่คนดีดีอยู่เนาะ เออ บ่มีคนขี้โกง

อันนี้นี่มีแน่นอน เพราะว่ารัฐบาลนี่กะต้องเอาไปบริหารแม่นบ่ เออ ให้ เอามาให้ประชาชนเรื่องโรงพยาบาล เรื่อง บุ เออ สาธารณะ อิหยังประมาณนี้อะ

กะอาจสิเข้าใจแต่กะบ่ได้เข้าใจลึกซึ้ง เหมือนคนที่เรียนมา อือ

ฮู้สึกว่า เออ ฮู้ต้องจ่ายอะ เพราะว่าฮู้เป็นเงินที่ส่วนกลางแต่ตอนนี้ฮู้บ่ทันได้จ่ายเดะ แต่ฮู้เห็นแบบคนอื่นจ่าย พ่อแม่จั่งซี้

มักกินบักทุเรียน เพราะว่ามันแซ่บ แล้วกะเป็นผลไม้ที่แบบว่ามักตั้งแต่น้อยน้อยเลย

คันเป็นอาหารแบบเบเบ กะปิ้งไก่ปิ้งปลาจั่งซี้ แซ่บ แบบ ปั้นข้าวเหนียวแน่นแน่นเนาะ เอ้อ คือสิแซ่บกะ

เมนูน้ำตก เพราะว่าพ่อเฮ็ดน้ำตกแซ่บ เวลากินกะสิกะฮอดกะ กะฮอดพ่อ

กินน้ำเปล่านี่ล่ะเฮาว่า ธรรมดาดีสุดละกับชีวิต

รู้สึกว่าเข้าบ่ถึงความเป็นอีสาน คันกินข้าวเหนียวต้องใซ้มือน่ะมันค่อยแซ่บ

กะสิเป็นลาบหมู เพราะว่าลาบหมูมันแซ่บ ครบรสดี กินกับข้าวเหนียวหรือข้าวสวยกะแซ่บ

ของหวานนี่มักแฮงมักคัก แฮงคือมันแซ่บอะ ของหวานมัน ส่วนแฮงเป็นคนมักกินของหวานอยู่แล้วอะ อือ

ผักกะมักกิน ใหญ่มานี่รู้สึกว่ามักกินผัก กินได้แบบเกือบซุแนวเลย

ข้าวเซ้านี่บ่ค่อยได้กิน เพราะว่าบ่มีเวลาแล้วเซ้า เฮ็ด IF

นอนเบิ่ง YouTube ฟังเพลง อือ แล้วกะนอน

กะ กะคิดว่ามันแม่นเดะ เพราะว่าด้วยความที่ว่าโลกกะมันแล่นไปไกลแล้วเนาะ เทคโนโลยีอิหยังแบบนี้มันกะมีการพัฒนาแล้ว

กะคิดว่าแตกต่างแต่ว่าอีสานนี่กะรู้สึกว่า อั่น สภาพอากาศนี่กะมีครบสามฤดู

ย้านแฮง ยิ่งเสียงฟ้าแฮง ฟ้าผ่านี่ โอ้ย ย้านบักคัก เพราะว่า เพราะว่ามันรู้สึกแบบ มัน มัน มันตาย้านน่ะ

แน่นอนว่าเลือกอากาศหนาว เพราะว่าแบบบ่มีเหงื่อโตหอม โอ๊ย ฟินเฮ็ดหยังโตบ่โต

บ่มักเทิงฝนเทิงฮ้อนฝนนี่จื้นฮ้อนนี่ฮ้อนเหงื่อแตกฮ้อนเหม็น

บ่ต้องเฮ็ดอิหยังเลยเพราะว่าโตนี่อุ่นอยู่แล้วเนาะ

ติดตามจากสื่อโซเชียลทางแบบโทรศัพท์ เพราะว่าเฮาแบบเข้าถึงง่ายที่สุดแล้ว

แล้วแต่ว่ามันสิผ่านตาบ่เวลาเฮา เฮาเล่นโซเชียลนี่เฮาเฮาเลื่อน เลื่อนเลื่อนไป คันมีข่าวเฮาเฮาอ่าน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

แน่นอนกะต้องเป็นข่าวล่าสุดคือ อั่น การที่ว่ารบตรงชายแดนเขมรนี่ล่ะ

มักเบิ่งข่าวต่างประเทศ แต่ว่าข่าวท้องถิ่นกะเบิ่งได้คือกัน เพราะว่า อั่น กะเข้ากะง่าย

กะเฮ็ดให้กะแบบว่ามีความรู้ที่สิไปเว้ากับคนอื่นแบบว่าเป็นคนที่ทันแบบข่าวทันโลก

คันสิเซื่อเซื่อต้องแบบว่าเซื่อจากเพจข่าวเป็นหลัก

คิดว่ามักเบิ่งข่าว อั่น เศรษฐกิจบ้านเมืองนี่ล่ะ อือฮึ

กะยังจำเป็นสำหรับแบบว่า บ้านที่เขาบ่ได้มีแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอุปกรณ์แบบ เอ่อ เชื่อมอินเทอร์เน็ตอิหยังแบบนี้

แน่นอนกะต้องเป็นแบบสื่อออนไลน์ อื้อ สื่อออนไลน์นี่รวดเร็ว

ที่เห็นผ่านตาหลายสุดกะต้องเป็นไทยรัฐ TV

ผู้เฒ่าบ้านเฮาเฮาต้องเบิ่ง TV เนาะของคู่กัน TV เฮามีหลายช่องให้เข้าเลือกเบิ่งเอาล่ะ

แน่นอนตอบคำถามเก่ากะคือ อั่น กะจักพวกสื่อโซเชียลแหล่งโซเชียลต่างต่าง อือฮึ

อยากเฮ็ดข่าวเกี่ยวกับนางงาม เพราะว่ามักเบิ่งนางงาม

บ่ค่อยมักเบิ่ง เพราะว่ารู้สึกว่ามันบ่ทางการ มันบ่ค่อยเป็นทางการปานใดอะ

คันให้ตอบอีหลีกะคือบ่ได้ เอ่อ บ่ค่อยได้ติดตามข่าว แต่คันเคยเห็นดู๋ดู๋กะคือสิเป็นช่องไทยรัฐ

กะกะว่ายังมีความสำคัญเพราะว่า บางคนที่เขาบ่ได้มีโทรศัพท์บ่ได้มี TV อิหยังจั่งซี้แหม อือ

กะมีเดะ เพราะว่ากะกะเป็นประชาชนคนหนึ่งเนาะ พร้อมจะแบบว่า รับแบบข่าวสารตามอิหยังต่างต่างจั่งซี้แหม ความคิดเห็นกะกะสิมีการปรับเปลี่ยนไปตามนั้นล่ะ

บ่เคยมี แต่สิเป็นแบบติดตามนางงามว่า ช่วงนี้ข้อยอิหยังอยู่อิหยังประมาณนี้แบบติดตามแบบ เกือบยี่สิบสี่ชั่วโมงเลย

กะข่าวที่แบบเวอร์เวอร์ หรือว่าแบบแหล่งที่แบบบ่น่ากะถืออิหยังประมาณนี้

กะดี รู้สึกว่าเป็นแบบปลอดภัยดี

แน่นอนว่าเป็นคนที่มักแยกขยะ เพราะว่าแบบเห็นใจเวลาคนมาเก็บขยะจั่งซี้แหม เอ้อ คิด

ส่วนโตคิดว่าบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์ปานใด เพราะว่า รู้สึกว่าคนเริ่มตัด แบบ ตัดไม้ เผาป่า เออ

กะมีเดะ เพราะว่าตอนที่อยู่แบบเนี่ย อยู่ในเมืองแม่นบ่ เรื่องมลพิษ เรื่องแบบควันรถเนี่ย ที่หนึ่งอะเรื่องฝุ่นอิหยังประมาณนี้ กะแบบ อื้อ กังวลต่อแบบ สุขภาพร่างกายในอนาคต